أي نچم نلقاوه السلام العالمي، آآ النچم نلقاوه بالتفاهم نچم نلقاوه بالتحاور نچم نلقاوه بال كي إحنا نبعدو على أنا والأيجو العالي وكل واحد يقول انا من راسي أنا وتايقة في كل شيء نچمو نلقاوه السلام العالمي نچمو نعيشو في سلام نچمو نعيشو في طمأنينة معناها حاجة آآ باهية برشا-برشا-برشا معناها وأنا نتشاور انو أي-أي-أي حاچة مو.